Sasa-sasa tangno uʒang hdqika glaf buwo, mangn dʒvo, kwayan dʒvo, vlamb t’ dinuwa, vlamb t’ munuwo, dʒavab nech ghanginuwo ai gluka aptaptaya wahalaya suka t’ tgal gma naya neche kor melha na dara ma yablam ʒeka fekawo awin ga hang nda naya ai amma unda amaga, maga-maga, antha thawatha, ala malwa gabadayama nogh hang taya amma unda glafab t’ ghanginuro bale dine ko mine valata buwo agha hahangana vogh hang kakrap-kagrap-kagrap vogh shawaduk hange fob nguwunda daga masalma ko, kristan ko pegan ko she ngiwa aʒshirundhe fof hange taghva tangna ne da mog lahaye eh badʒu badʒai she dadamange da kaɓa tata ba thada thada man nda dada t’ pagh hang dʒar davla dadamang. Da thawata vita bagh hang dʒar davla dadamangwo haɗ nahangwo hadu ʒangu geh ʒshaɗa ʒshaɗa ghga manye tidya ai tsutsa ʒshiraghur gabadaya amma antha kag ko ala malwa ko la jibagha aya uzanga manyana ɗangwa ɗaʒe kanare ɗangwimre ne badʒanta? Agol mamlal mog towagh mayana eh giya ɓuɓla ghgagha ai amma vita theda thadunda thadathe t’ kor hanya dadamang thavatha t mogo sasa-sasna haɗ mbaɗn kwaya thibawo haɗ mbaɗ nda ah adan dʒvuwa, nda havwo nda gupu kam ai a tan <hesitation> da jomt ghanginai vila haɗayuna badʒubadʒa gabadoya he chai ne da da <hesitation> neda vlangatachi? Ne a vlangatach t’ ghangim? Ne da vlntach t’ jibaghi? Badʒu badʒa naya gaba ɗaya hadina da mogch wai amma ga kafkla dadamang tewala tata, nda jibagha thada thadakun taghange da mlawuta dadamang da thova nagu dʒagha kunda. Lalach kund gulenge neche da kor aya barka manyana har mamta agha ʒgumina na ɗuluf ɗula thada jama jama t’ ʒshira dine mungmala tuʒanga <hesitation> uʒanga dinan dine ko saganga dine ko mela dine kaf kla hange jama jama hang daf taghga da wum t’ marakuve fafa ka ghya ai ɗuluf dulaka ghya dagha ai lala kundai amma hadayu fa ba gwawagma wahala nda neche nda kaghum plaple badʒubdʒa ghya sakurtam haɗina mdiyau shine wanan amma vata raw mlawu mla dadamang alhamdulillai kak shine wanan amma an dadamang kome avla dadamangya konuche avla dadamang dadamange snata hyedi ah athadala bda mog addua yaghang nda. <hesitation> Shuɓata magyantaka. naye ɗughwana maga naye antha taya naye ndʒuka eh nduka zamaninah <hesitation> aʒzamani na se nɗa gargadi damogl munda. Ha gargaɗiyuna ne ndʒuk takuni? Ha ndʒukuwai gash ʒamani yanʒu lala mawa dan wani tunani labue irin inunda da an gar gar gar gar gra ah ndgukunda tutak ba gwayugwaya duniya sheh daamange da tamakva mafta haɗina da mog mawa, ha ndʒɗa mawawo, ha gupa mawaeo, ha lma mawawu dadamange da snata sai thada thada mowg muhla dadamang, dadamange da mlamawuta gabaɗaya ko chuhrunda chuhur mawana ha lapiyuna da mogmaware ai lapiye dʒvamawa t’ ndʒuka nana ngane vita haɗan ndʒuka lapiyuna weh da chuhur da mog tani sheh nda nʒuka duniye ɗughwan dadamange kuma da mbakawawato, dadamange da klaf tewa mawa, dadamange da mulamawuto ha nʒada mawamdiyowai dadamange ko mbet dadamange snat vita kakɗ mang gwaɗna kanana ko kaghma da korka magamaginay ndʒda ndaw takalang <hesitation> alan najeriya ko lan yarwa ya ndʒandzining lapiya ndahange sasinge ase hma tal ta tala. Unda sna t’ gwaɗalan adidaha tange, ndala melha mbatange, hahaɗ hang tal-tatala sasna hang amma haɗ nanu na da sna tagal ndʒuka duniyi se nda mbaɗagh van tabunda vana lab nana ndna, lab nana ndna, lab nana ndna da dʒor kun tawa dqiva dadamang tala haɗ kagh jebuwo hayaɗ jebuna da sna tagamawa ndzuka ah duniya ni? Duniya lala mawa da minunda sasnab diɗamunguwo. Sasnabm damungwo, sasnab mamungwo lalamawa da mina shidai sai dadamange kuma dawamawapta mdiya. Dadamange da wamawampta mdiya haɗal ghaɓuk takoɗwo avaghal takoɗ dadamang wafite sallagh hutafar gamsa dadamangɗa angidʒan lapiya, anyivlunda da fulinang, aiyivla ndʒukan lapiya ndad ndunda ah angivla shi shawangfa tambla giwang, angivla dadamang shanfa nda undan duniya, nda yayinge, nda melha yinige, nda amgham aha yinge amawumla dadamang magata dadamung. Badʒuta nguɗfa dadamang nda mawa angamawala dadamang shanfa mang tambla giwang shanfe mang tambla giwang naye ndʒukan an duniya tandzuk salan melha wurka nana ɗangwa tang haɗu akan joh tina duniya unda vaghna haka dam tukwa kap ina duniyana yohka kai talaka taghang takal gayi ndʒukin buna hadwani bam dabang <hesitation> ina da klamawa pla mdiyawa she mbaʒan mbaʒamawa nguɗfa mawa ɗughwana vla dadamanga mang mbaʒam mbaʒamawa nguɗfa mange da mlan awuta chip tambla giwang t’ kwitha tala dadamange da vlamawashanfa, dadamange d vlamawa tinung da ʒutamang dadamange da vlamawuta ndʒuka ndu ʒshinha, nda mihaha, uʒshinhunda gwayuk nganama atangabla dadamang nana ngna nguɗga tang atavla dadamang lapiya, atavla dadamang shwange tambla giwang avakiga hang ndininda badʒa tata uʒshinha badʒu badʒundna giya ghye badʒuta ai gwaɗghwanu ʒang maghga na ɗughwana kaghai ha ɗangwaghuwa kukɗa nʒaɗa vanama uzang da sangagha. Vita haɗu ʒangufa kukɗ ghga tsutsa kena naye ndʒuka ah duniya dane allah sasna dadamang gwaɗa mewa mange sasna dadamang ndʒuka tunaniya mawa dadamang ndʒuka tunaniya mawa dadamange da wamawapta mdiya hadini sna namawawo damange snata dadamange da vlamavatan lapiya shine wanan <noise> ngagɗamang njɗa lapiya ngagɗamang njɗa an hankale karap kwaramange nda taba mange ɗowmang t’ hankalund amdigawo ngalamang tundwo dadamange da mvamwla ʒuwa da gatkama va vuka shiɗ skwagha ga haha dadamang da vra chuhurmang vana dadamange dani langamwata dan shangfa tambla giwangna uʒsliminda yamange atavla dadamang shangʒ uʒinhunda badʒuka ata kaɓa dadamang dadamange sna kome amdiya.